Toetra tsy manampaharoa anagnan'ny horita ndraiky ediny vôlohany izy maro tagnatagnany be de i tagnatagnanazy i micolle be mipetapetaka be zay izy kaofa mipetaka amina raha fa dila sarotra alagna i de izy koa <hesitation> kaofa matahotro izy na taitra izy de magnaboaka vovo- <hesitation> ranondranondraha maitigny zay izy de igny fomba fiarovantegnanazy.